Hurai neme yak naikat inewe meun loy ni, loya aidi yanam loy huan adouk esa aninho alul tu sama aloy huan al loy tusama tu loy loy loy loy ha koto, ah koto le huan yak naini iluku, iluku loy huan ei kese i- ibele inawa malelo he bil esa anin tusama heloy, ibi sefu idanawai i feu, i kai kasluar ara tonanime <hesitation> ibu kebele loy huan idana waira bala hua anin, ebuna aninm anim anim ikese wohi ni ikat wohi ineme ikasa si wohi iwana tamani ufaya, loy huan ikai wohini ufaya hua anin esama yak afatoim yak kaifa botem yak kaifa anin <hesitation> yak ai momen isama sef- sef loy huan amrale ni amra ufaya yak munaini buna ikausa sefu am fo'i, am fo'i sampe re'ata huan am tebu, am tebu amra kufl <hesitation> um tebu amra kufle huan, loy huan loy huan nai huaha anhuna amra amai loko amra esen ai lan totem lai am huna mamaa tekam'a ai, loy hua anin am tebu leku lawaha am foil lekura leu hanaika hafa huna loy huan ni esa anino koflama loy huan sefu. Am hakama siman leu sefu namama